بص في عينه اكده عشان يحس انك صادج وهتجول الكلام الصح الصح وتجول انا ااسف مطرح ما جولت انتهت الحكاية